Baɓal toi on ameɗi yahugo nɗe nɗe ɓaɓal mai saali no a tammata nɗen a nani ɓelɗum wonugo ha totton